स्या बात मेते अभि तक याद चि भाई, और ये ही वजह से ज्वो अबार दौ म्येरि छुट्टि पण्णिं ना, मौं त तक्खि छूं जांणू जख त्वेन ब्वोलि छो। कि त्येरा सपनूं मां ऊभंदी स्या जगा, तू जख छुट्टि मनौण चांद। अबार दौ त मैं तखि छूं जाणूं। हां टिकट वगैरा त बुक व्हेगि, अब द्योखणूं छूं कि तौ वाहन वगैरा कु साधन कुछ मिल जौ, त स्वो त और भि बण्या व्हे जलु। तख खाणो प्योणों कमण्ये चि मतलब सब ठिक चि ना? चल बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया चि अब द्योख मैं भी तखि जाणू छूं, मजा एगि अब.